La kú e mare tⱥⱥ’ jïï jmý, e dsa lí ñoo béé’ fí, dsa lí e pi e ‘lóó’, dsa ó jmyy dsa ó, la’ lɇ ma re t ⱥⱥ’ jï jmý, jötu jïï ‘moo jïï guï’ e dseli kiöö ñiñi jiama xa jy mⱥⱥ nuu jmⱥⱥ ma re ti guí’, la kú jïï e kuɇ ñí’ kö’ dsa li laa sún jïï e dse ‘ló jmý ba jö, e jmⱥⱥ dxí bee’ jö kuɇ pⱥⱥ jlⱥⱥ ñí’ ji jö.